विश्वास कहे वाला चीज ऐसन चीज बा जौन हमनिके मांगलासे नमिलैये। हमनिके विश्वास कमाएके परैये। आ विश्वास कमएला हमनिके केतना कठिन कथी कथी करेके परैये उ विश्वासके लागि। ओइसे केक्रो हमनिमे विश्वास बा न त ओक्रा न तुरेके चाही। जैसेकी केहु हमनिमे विश्वास करैये त ऊ विश्वासके हमनिके जोगाके राखेके चाही। आब जैसेकी हमनिके जैसेकि मम्मी पापाके हमनिमे विश्वास बा कथी बा की हमनिके जीवनमे कुछ निमन बनम, बर्का आदमी बनम, पैसा कमाम आ ओकनीके खुश राखम त यी जौन विश्वास बा न त हमनिके ऊ विश्वासके कायम राखेके चाही। ओकनीके विश्वासमे हमनिके उहे खड़ा होइके चाही। त यी विश्वास कहे वाला चीज असंका चीज बाटे। आब इ जैसे की हमनिके आरों विश्वासके कथी होगेल जैसेकी हमनिके आब कौनो मन परेवाला क्लब सब बा आ ओकराके हमनिमे विश्वास रहैये की टीम हमनिके जिताई। त ऊ जितैये त हमनिके खुसी होइसि। आब मान हमनिके ऊ टीम हारजाई त केतना दुखी होईये त असंके होइये हमनिके जीवनमे। केहु हमनीमे विश्वास करैये न आ हमनिके ऊ विश्वासमे हमनिके न खरा होम, ऊ विश्वास हमनिके तुददेम त ओक्राके बहुत दुख होईये। आ दोसर बार ओकनीके हमनिमे विश्वास कहियो न करी। कर्बो करी न त पहिला लखा न करेसकी विश्वास। त ऊहेला विश्वास अैसन चीज बा की ऊ हमनिमे करी त ओक्रा निमनसे बचाके राखेके चाही विश्वासके। काहेसे ऊ विश्वास अैसन चीज बा <noise> की बादमे हमनिके तोहरासे मागम न त ऊ विश्वास न करे सकी । ऊ फेन जौन विश्वास हमनिके करैत रही सुरुमे ऊ विश्वास हमनिमे बादमे कहियो न करेसकी ।